<noise> Ny karazan’ny lapoaly zao, misy lapoaly maventy re, le asan’le maventy aminjeo, manjary ôhatra amaritigna rano ndregny e, andraôgna raha fôntrofontro re. Foà le helihely ndrey, manjary <hesitation> ôhatra andraoàgna atody regny e, <hesitation> ôhatra karahanignà hegna regny e, de casserole aminjey ,misy le maventy i manjary afaridigna rano, amaridigna rano, de manjary amaritigna ôhatra café, dité regny koà. De le helihely manjary andraoàgna atody karaha la. <hesitation> Vilany saba aminje zaigny i, le ampiasagna amy menaka fontry be re, tsy mentsy fontry menaka ampesegna azy. Sady raha atô ko amianzy ôhatra fontry e, de menaka aminazy koà fontrifontry karahanjegny koà.